Ara munasu mamake kuringken tento pamake munasu tan ore mamihofo sop mamake kurin pamiho sop one munggoreng memake <hesitation> wungping tan ore muloso tae mamake kurin sop are <hesitation> mamiho sop-sop sumperane sua'ne tumisan ne pamake wuniping tan ore kuring nyu ake tewi putatuna nu ake piho pamihoan kopi ore ake malosu tuinuman